<hesitation> Marin̈y raha volan̈inao mombamomba i filma iny e. ten̈a ny tsara marin̈y i raha zen̈y tsara ankitin̈y fekiny. Mankasitraka anao fekiny nivolan̈a taminakà mizahava izy in̈y fa tsy nanen̈iny zen̈y za nizaha izy. Aviô maro koa zen̈y hafatra nazoko zen̈y tan̈atiny tao. Ia, ke man̈ano mersy aminao e.